Koo <hesitation> a xhi nakana já, una vidad larga ná kondukunrí kuin dá kondo, kondo yukú kondo té kovandó té kondo nré, kondo kuiin docientos años más kondó nokuindo kondo ní, nuña kando dios kundo cuando ní uj <hesitation> ka ku vida nrando poco tiempo vandó uj. <hesitation>